Au lebih hi u'a nanak Italia karna terkenal no malada karna ndia nanak neme negara deak, ma hatoli bauk a boe la'a laindia ma rasa na boe malada terus nai Mexico boe au hin karna mungkin neme deak ma malada boe.